Iu associu na cascata a un jettitu di acqua ca cadi di na parti chiù auta a na parti chiù vascia. Li cascati solitamenti sunnu in menzu di li mutagni, tra li petri ca l’acqua 'un pò scavari. Ni li jurnati di suli, lu fumulizzu di l’acqua pari di milli culura e lu rumuri di l’acqua ca curri è rilassanti. Ni li zoni di visitari, li turisti si mettinu sutta lu jettitu di l’acqua pi s’arrifriscari.